Saki ta paat mesenang wia u dunia yaai un kesenangan ta ti'i dei mantu kek lekan ta wia um pepakyangenta. sa toro na kita sakita mapakyang wi nea an nai ni menanatas um pepakyangen gaga um toro pasaju saju mene tou kita. karena kita minumpe witu kekua ne tu'a witurakek pedodo enokan ni tou kita witurakek. wo kita mikir um kita minumpe turakek ti'i karena um mamputa karena um gagata. takkan kita ma pikir ni tu karena witu rakek ti'i sa dai si menanatas sa dai si empung merake rakek dai eleken ta lako tu. jadi sakita minumpe mo witu rakek kita musti mapekuwe wias menanatas kita musti mengalei wia menanatas wias pa emananta wo kita wean na ai um ketetuan wo um kelelawil.